. Iduni imieŋifasõi, imieŋifasõ. Pask muḃay éduni dobakara, numuḃay éduni dobareke, numuḃay éduni dooo boneɭua bámbatulo moimi ékarite ébambatulo doneɭoya, ékarite neɭoya ébambatulo, muḃay éduni dobuoñamotu, ifasõ ídunihe imieŋemieŋ. Medowahamefiaya moinidobareke afiamiġaɭo oo- ośoñaw nuġuźonẽhe dele dele niġumewa kuhaŋo- kuhaŋũheġaźonen paske iɭeruġaɭo íśeimasi muĵaġaɭo ni- nínaemasie eśee wala niźaġadepãse purġaḃae. Dõk éduni dobareke wamediala, níɭeġumita míta. Dõk míta? Momiinidele dal mími afiamiġaɭo moini éduniwa doafiamiġaɭo doehaŋe e- e- efiaya temuṗe nehaŋuźaeġaźonen. Mésitami nna wafiaruźa monuġueheźonen. Emem dobakarasa aśe ahaŋunueġaźonẽhihinuźe . Hana míta ahaŋuġaźonen hinuli niźumu éduni dobareke. Dõk purġaźonẽ mítamomimi, dabor ifonihilo źís, niɭey imeɭomo bútirin, níɭenisuf nísuusis sof- somieŋ, niźonẽtiśeźikiẽlõ źirĩ. Añaini ásusisis níḃelo, níḃelo ereho, níḃelo ereho, níḃelo ereho juska natosembeniiŝemi. Dõkatianośona, niɭew, amiñaɭew, ñamigiomi tíri, niluŋ ṗohe ṗohe, niɭehe káźuśu, niɭieźimeɭe ka- káźuśuġom sirinźe, niźuśuhe, niźuśuhe, niźuśuhe nízobiḃiġuliġiko. Áaa- presk kúliġikosa eneem wauw nízobiḃiġuliġiko. Añaheźuśuaḃaan ni- nímbieni nímbieni énehe, níṗumuhetotiri adiahemi níṗimu nirohinum, nirohinum ní- nídiewu eso, niḃay katangili, . Na níźanidiḃu mma, nimbenigiendo sísis, sísinimbeniwaźulo soźa waźuwaźu sóźasone. Míñane, ánisuohe, nala níḃuloka, nilon, nilon, nilon sóasohom, dõk ninaa enee ni- nikub mima mími ánehemi, nanimbenilaa sósihesihi apuomeḃaan, aḃaan nilalomma, nixuni e- e- níxunine. Dõk ámiñanenenene, ádizomitamo momomedilomiame bókaree númuṗinen mima mími. Dõk amoniñana, ámoniñadiṗ nilaanikaŋ, nídimo nilanikaŋ, nídiṗ nilanikaŋ, nídiṗ nilanikaŋ moźamotatamamo mímimobubuomo moimiġaɭo mítamo nna muḃanehulo bahale, bahale kúġuzo áḃemi kua. Dõk anina, ániḃamita.